A ie la credensa che se ti mange i spinas vene pi fort, ma li al e dü-ü al cartun ch'a iera 'na volta, Popeye, o Braccio di ferro, cume völe di e sicürament la carn a da 'na man a svilüpé i müschi sopratüt se ses ën camin a fe tanta palestra